मका जे त्या खबरो असतात ते असतात काली चाव म्हणजे ब्लैक टी, दूधाची चा, ग्रीन टी, हर्बल टी। जास्वंद फुल पासून केली हिबिस्कस टी, आलयाची चाव, मिंट टी, कैमोमाइल टी, दार्जीलिंग टी जी खूप फामाद आसा, मशरूम टी।